[Mana vahiny] dimy aho hisakafo hariva aminaha ao, asasadera avao gn'anagnako. Ah ino gn'ataoko zany? Tsotra! <noise> Ah mahandro atody andraiky aho fa ataoko mipozipozy aloha izy na koa no mana hena aho agnaty frizidera, endasiko zay. Voakarakara zay angamba agnatin'ny asasadera zay. De mahandro vary avao koa ho fagnampiny, mbo mafana soa. Gamba zay gny hitako malaky vita agnatin'izay asasadera zay. Gny a madagasikara atiky indrindra amy faritra anosy atiky, tsy possible hagnome sandwich na raha manahaky anizay fa ataon'olo tsy magnaja anazy tegna.